Ny helisy ahodi-drivotsy io zany da fitaovana atao hamokatsy herinaratsy baka amin'ny rivotsy. Ireo da ampiasay amy famokara angovo azo avaozy sy famatsia herinaratsy. Matetiky amin'ny toera be rivotsy reny no asia azy.